Ummaq lühküq püksiq, midä saa kandaq kas lämmäga vai trenni teteh. Sis <hesitation> teksaq, miä ummaq nigu hariliguq püksiq põhimõttõlisõlt. <hesitation> Viigipüksiq <hesitation> pidoliku kostüümi manoq. Dressipüksiq jälki kas trenni tegemisõs vai kotoh mugavalt olõmisõs.